Sor maa bea aakèn doo doo mii gbo bue ē ale ba m daa ka ne m daa te m daaka wɛɛ mɛ korne kɔ mɛ su m aadaa lɔɔre mɛ m nor kèn a kpae kèn doo m nor kèn <hesitation> a bui me doo m kèn a wene ba aadaa so that m daa kii tɔ̄ kpa am maa daa bia makèn a kue mɛ le kèn dèdèn lɔɔre ɛɛ lu numa lɔɔre doo doo muio e kii tɔ̄kpa bagara aa daa sor a wɛɛ lu waa i wɛɛ doo biibii ah aa kɔ elu nia aleke naa lo sor nyorue naale naa a ma a tera aa tɔ̄ sa kii wɛɛ ye biibii a wɛɛ doo kɔ a kue leekèn lo a su doo wɛɛ ne ba aa daa sa daa a kpe dee a su ye a kēē teh a su zema kɔ o aakèn mɛ wɛɛ kii tɔ̄kpa doo nu doo doo nwiiē kii tɔ̄kpa so mɛm yaa loo aa ē sor waa āāke’na kue ah so aakèn o buefen doo nu o kii ite loo wo mme aa buefen āākèn sa. Lu i nwii é wɛɛ tobo ima o muɛ a nor m daa ka buefen mɛ korne kɔ doo doo nwii ē wɛɛ wena a nor tɔn aakpa pya nwii ē alu nwii nee dam waa wa nyorne bira lagadaga bii waa wa nyorne doo nu ē a naa borhoo kèn wɛɛ tɔn dum doo naa ma because lo alu kɔ nyorne ē pya nwii nee-dam sa ba nyornee mama kén mɛ waale mɛ wɛɛ muɛ naa o sor mɛ nu wɛɛ muɛ aya ne-ghe bu ē yèèa loo mɛ nu o doo naa ma lo ba kɔ ue ale kɔ mɛ ne doo doo m daa ka mɛ m sua pya nu m kpuwa ne kèn m aa wa boro doo pya nu m daa ka wɛɛ mɛ kɔne su m āākèn lo naate lee a kɔ ē āākèn sa kiiwe tam ɛɛ kɔne mɛ ne kɔ nwii tɔn dum a borloo waa bira laga laga bii aakèn o. Wɛne ba doo nu ē aborloo lɔɔre sa o dē nu sa o wéne ba kii tɔ̄kpa. M naa te ē kɔ mɛ ne kɔ ɛrɛ ba nu m gbi mɛ ɛɛ nee mɛ. Mɛ m lee dee ēēh lo alu kɔ m gbi itamatén a yaa mɛ nee a yaa na-ghe lo alu kɔ m gbi beloo ayaa mɛ ayaa mɛ maa doo bee kɔ mɛ nyorbee kɔ maa gbi a yaa beloo. Ɛrɛ am mɛ nyorne pya nwii nee dam ale eeh bira bii mɛ aba sor m wa nyorne bira zii laga laga bii mɛ bu aa yii mɛ loo mɛ tɔn ken a borloo doo tɔn chim nwii bari mɛ loo tɔn doo no bii deesi ni mɛ m iya le dam ē ɛp nee mɛ m nyorne sa abira dee mi ee bari ē yere ba mɛ ne sa kɔ m dɔn lo dum ma sa pya na te bea dē ah bere é alu loo wa ue ē ba wɛɛ ne kɔme d dee nyor ee doo doo pya lo nee ē ba wɛɛ nama bu ka lo alu kɔ o kià zii kia a naa borloo ba ziba sor o āā dee o wɛɛ nyor wa bee é nyor bee kɔ ba bee a zib because ba kpa a é bu ka kɔ o tɔn dun a borloo a doo kɔ mɛ mɛ bira dee ni-ee a doo kɔ m dē bereloo ē pya kpah ne na ka bee wii lo nate bee kɔ. Ne loo pya na gbene wuga bee kɔ a doo kɔ m dē bere loo alii eeh a ma ke’n saa m tɔn dum ē a borloo ē sa wa ne sa bira dee ni-ee ilele ba boo mɛ ina loo tɔ̄ dam ken mle m daa boo wa ina loo ee nyor dum ba wɛɛ mɛ kɔne kēn ba bee mɛ wii doo kɔ m tɔn m lele-wo mmɛ sor m sa naa tɔ̄ kpa mm <hesitation> m lagia ē m lu muü ē m leega boo boo sor e bu loo m lee bu loo mmɛ sor m iya lo dam m iya m tɔn m tɔn dum ē aborloo oyaa nhe.